हम एउटा यतिहासिक घटना बटाइत बारी जॉन हम लैका मे आपन बाबा के मुहासे सुनले राहली । जब हई राजा सब के पालि रहे किंग बीरेंद्र राजा के ओकैना के जब घर मे रहे सब जाना गोट होक खाना खाइट । त ओकैन के राजा सब के आंत कैसा खतम होलख ऑकनी खाना मे के न जहर दल डलेराहे जहर दलसे ओकनी क सुतगेल त सुतले राहगेल । बिहान पहर उदीन नेपाल सबसे काला दिन रहे सब जाना रॉइट रहे । सब राजा क एकचोटी परिवर खतम होगेल पूरा । बीरेंद्र गेनद्र राजा क खतम होगेल आवी एउटा राजा बाकी बा । कोनान गयानंदर राजा बा उहए आब परचलित बा । मगर त्यही पूरा बीरेंद्र राजा के पूरा परिवा पूरा खत्म होगेल । उ हम कहानी सुनेले बारी लाइक मे ई यतिहासिक घटना बा ई सच क आधार मे बा आवी हाम्रा थाह न ब सचओ क बा की झुटो क बा ।